बिल्लियों भी प्यार दिखाणा कई तरीका हूदू क्या त ऊ मालिक समणी से जांदन। जखम मालिक बैठुद पीछा कन। गला लगांदन सहलांदन छन। टर टर की आवाज भी करदन अपड मालिक थै चटदा भी छन। गोटियाँ भी बजादन छन। कई बार त अपडू मालिक तरफ प्यार से आंखी झपकनदन